Yo dabba dingə dau nani bərgedərə yow a ha kuri ha kuri ngə nani bərəyedi nga karrana ha bəlatarai nga ha bəlatarai nga wute yo dəran jau umn ga wute ba dana ha kuri a dana ha kailəmgo hallayo namai dangə nani bərə gedə rə janga ka ngəde dana kailən halla danyo ha bəlatayo marətuba ngagu naga nal gatuma gando gagenya amma hakuriyo gal gətam agando nannaija wailə jan yanga dana dangə nani ha kuria dangə ngul bərə gedə ra jan ngə dangə ali ha gikə dangə nani bərəgədə ha kuri jikə gə ha ngəde wute ha bəlata dana mail ngə ashire dana na kuri ngə do nga nani bərəgedə ru jau. A ha badugaigo akulde dana ha badugeri dana ha kabəkai ga dana ashija ha wadəra gubgub shiga ashija ambola ngen akul gəre dan gen ha ashija dan ngon ha kashi hinjido naga ha ambala ngen akull ha badugai ngen akul ha bəlata ngen akul hangə yadəna akul ngə kanumbudo akul gəre ha gayun himjirai do najire ashigə ha yadəna akuly a dana bul tel gode ha njili ngəde nətal chiləm chiləm chire dai yaire do na ha yadəna bul fell dansho ngudo ha ngu kala ngəde nətal akul gəre kala chilom sho akulal gəre dana-mu bu i ngiga dan ngə nətal kala ngəde akulya dan ga dangə do nga dana angə nani bəregedan ha kurimu ha, kuri mu nani bərəgedə.